Chlamietra to rlia <hesitation> este talgancheyolə pastiy deandə nirakwed mas omenos betu to desenfriolə to kontak tatircharchina chino mochoro roplin kachanw bzaw kon dok- doctor chekare ebbyabadon naꞌ gonfretmiatal gushierakə nachiene riegan porsi, gon miet kwidad goo gatguerier kate chegguezlio neznal tacheni gon dandi talamiet gon di kwidad bchi xaldoctor miate tolodorroo este parnina cherak miet juertbay.